ما أعتقد إن فى شخص بيكون سيئ فى شغلة، أعتقد أنه فى شخص ما تعلم هاى الشغلة، منشان هكذا هو سيئ، لكن ما فى شخص سيئ بدون سبب، يمكن حتى لو إنه يكره هذى الوظيفة، إنه لو أتعلمها زين خلاص، أعتقد إنه نجح فيها بنسبة كبيرة كمان، أهم شى التعلم.